Organik oziq-ovqatlar ko'proq ozuqaviy qiymatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun, har bir iste'molchi o'z ehtiyojlariga qarab tanlov qilishi kerak. O'ziga mos va sog'lom variantni tanlash muhimdir. Organik oziq-ovqatlar odatda tabiiy va ekologik jihatdan toza bo'lib, sog'liq uchun foydali hisoblanadi.